Eh, zaho mpamboly ohatsy mpamboly isaky ny maintany zaho, ny fomba iarovako ny famboleako zany de mazava hoazy hoe tsy maintsy manao patrouille zahay fianakavia araiky hoe andraran'i ano sy ano miamby an'ny volintsika eny mba tsy hisian'ny mpangalatsy na gny hoe mpandorobaky ny volintsika ao na ohatsy hoe voro, manahaka am'faritsy aminay agny moa zao tsy maintsy miamby ataontsika hoe vary regny, miamby an'ny voro fidilahimena regny mba tsy hihina ny vary de mandroaky de hariva koa mody de misy matory ei an-tanimbary egny na an-tany fambolea egny. <noise>